ବୁଦ୍ଧାର ଵିଶେର ଚିଂତା କରୀ, ହିମୁ ଯହାଁ କୋ ସଫ୍ତାରା ମଦ୍ଯାଂ ଭାଗଵା ବଲୀ ବାଵିଧାଈ। ଜତ୍ତେ ଵେଲେ ଲୋଗ କମାର୍ନେ ସମାନା କର କାଚୀ ଏପଂଗ ଦାଇତ୍ଯା ବାଲାଂସ କୋ ସଂତୁଲିତ କରେଵା ଚିସ୍ଟା କରୋଂତୀ, ବୁଦ୍ଧାର ଵିଶେର ଚିଂତା କରୀ, ହିମୁ ଯହାଁ କୋ ସଫ୍ତାରା ମଦ୍ଯାଂ ଭାଗଵା ବଲୀ ବାଵିଧାଈ।